Iau gugu pi na vung varike ta mana ika pakana ure kaugu ginigira ilam ure ra a umana kalamana generation gori ma varurung ma rae lua nin avet ave ga pakana tana, a generation lua. Ta kaugu ginigira go gori ba gori i enana, i enana vurakit, pa i vardada ma rae avet nina ave ga tavua rikai ta nam rae lua, kaugu ginigira ailam dari ba gori, a mana gara, mana barmana gori pa dia la ta ra variru, <hesitation> pa dia la ta ra atinorom, <hesitation> iau gire ma iau ma iau compare tana varurung ma kaveve pakana bung lua, iau ga i kilik iau nunure, ave ga manga ngarau pi ave ta vana ta ra sunday school, pi ave ta volongore ra tinata kai ra Kalau. A mana sunday school teacher, diala tovo avet ti tana, ma dia la varve avet ta ra ten commandments, a vinun na vartuluai mana ra vinun na vartuluai iga mal varike ra bunurut ta kaveve nilaun, iau pala go ra tinata ta ra tinata ure rae ka mavet lua. Ave ga burut u pi ave ta tatak vakuku, ave ga burut u pi ave ta, ave ta varvul, ave ga burut bula u pi ave ta pait ra kain na magit, ba a vardodoko ma ta umana ngala na magit, iga dekdek ta na rae pi ave ta paitia, tago kaugu gigira ailam, iau gire ilam ia dari ba i vuna ta ra a tinata kai ra Kalau. Ave la vana ta ra Sunday school a mana lualua ta ra Sunday school dia la tata pa ia avet, dia la tovo avet, ure ra ten commandments, a vinun na vartuluai. Nam ra vinun na vartuluai iga ki ma ave ga tavua baine, ta ra pakana bung ba ave ga i kilik pa ave ga vartovo boko, ave ga la pi ave ta burut, tago go ra a vinun na vartuluai ba ra ten commandments iga ngat ngat ta nam rae. Iga mal avet pi ave ga la bula pi ave ta variru ta ra mana lapun na tutana avet ta variru ta ra mana lapun na vavina, ave ta variru ta ra a vaira na tutana ba ra vaira na vavina. Gori iau gire ilamia ba gori pata variru mulai, go ra generation dia tut rikai a mana tena vakaina, pa dia ta ru pa ta tikai na tutana ba i vana ta ra a rot, ba i vana tai ta pakana i tale dia ta vul vakuku ia, i tale dia ta rapu vakuku ia, i tale dia ta hold up tana, dia ta long pakana ta tabarikik, na ra phone ba money, gori i tavua. Iau gire go ra generation i vana rikai ba tikana manga na generation nina kir i varogop ma ra generation ba avet ta nam rae lua. Ma damana iau gire dari ba, a tarai dia iba u pi ra tinata kai ra Kalau pi na pait pukue diat, u pi dia ta vatur vake ra bunurut u pi ra kalau. Gori iau gire tadav ia ta ra mana vartovo ba iau ga ki iat ta ra vartovo dari ra pastor, missionary

Imamat u pi dia ta vatur vake ra Luluai ta kadia nilaun u pi dia ta pupukuai na nilaun ma dia ta bona bul vavina, bona bul tutana. Gono ia ra ngala na pakana ma concern kai ra matanitu ma a mana ward member ma a church bula go gori. Iau bula, iau gire ilamia ma iau nurnur dari ba gono ra generation i tia enana, kan ra generation ta nam ra pakana time ba ave ga pakana tana. Damana iau vung varike gono ra mana ika varveai kapa ma varveai papala ma iau mainge pi na varagat ra matanitu, mana ngala na tutana pi dia ta ongor, na ari iau tar vatang value ta kaugu mana tinata kono. Da maravut pa ra kidoloina na tarai, mana barmana ma ra tinatu kai ra Kalau iat. Ta ra tinata kai ra Kalau iau nurnur ba ta pupukuai na vana rikai livuan ta ra nilaun kai tikatikai ma ta ra kidoloina church, a community ma ra nation bula. Gono ia ra mana, nagala na pakana nin iau gire tadav ia livuan ta kaugu papalum bula, dari iau tar pala ia, dari ra missionary, pastor ma iau chaplain kai ra school. Iau gire tadav go ra mana magit ma iau vala tata tana, iau nurnur ba ra mana talaigu, kaugu mana colleague ta ra mana vuna vuna lotu, dia pakana tana ma dia gire ilamia bula, ma dia ngarau tana ma damana ave la lotu varurung pi ave araring, ure go ra generation go gori. Ave gire tadav ia ba a mana tinata bula kai ra Luluai, ta ra buk tabu i fulfill, a mana prophecy go i fullfil ta ra mana end times mana last days, a lawlessness na increase. Ave nunur, iau bula iau nunur ba pata palanga u pi <hesitation> da settle ba da solve ta go ra mana issues, iakaka a tinata kai God iau nurnur ba ia ra solution, na mal pukue ra nilaun kai ra bul vavina, bul tutana, pi dira pupukuai na nilaun ma dira vatur vake ra bona, a kini livuan ta ra mana bala bala nagunan. Gono ia ra ngala na pakana nina ave gire tadav ia ma ave vala papalum varurung, ma ave pait ta mana rally ta ra mana

Padia la pi diata vatur ra pia. I rap tar go ra mana magit i vanarikai tago ra e go gori. A mana bul dia libur vakuku, ma tikana ngalana magit bula nin, lua pi na ngo vanavana iau gire tadavia ba, a ngalana vuna tara mana parent. A mana papa ma mana mama. Padia la pi diata,` mentor ta kadia auman bul. Barmana mana gara, diata balaure bulu diat, ma diata tovo mal diat, ma diata tata pa diat, ma, diata vateten diat tara mana bona palanga pi diata muria. Ma ia ra vuna, go ra mana ngalana vakamara, mana ngalana vakaina i vanarikai tago ra mana e go gori. Dari iau tar tata vanavana tana. Kaugu ngal na nuknuk, ma lua pina par mulai, ina vatang ia ba, avuna bula, tara mana parent. Padia la pi diata, vateten ra mana barmana, amana gara tago ra e gori. Iau tar vatagia, iau compare tana ra generation lua, ba iga boina. Go gori, i enana, dia kaina. Da gire tadap ra ngalana vakamara tara mana, balanagunan, aumana kidoloina nation, province da kairane ra ngalana vakamara i vanarikai. Damana nam ia kaugu mana papala vanava ma iau nurnur ba i kapa, ma ina ngo ati, ma boina boina tuna.